É gawni mikə da gawtəl daysə wanə səw sə mi tomə re eh samsən səw kətələ rə gawni min may ar a nə wəgzəgzag mi ge gen bul bula zolə. Mikə zozon bulbula mikə tekləteŋ wanu daŋsə da bul bulare ani eh gamnəkə niya mikə zozon bulbula mə mi gawni mi ritərin min temlə pa makə da zo bulbula tiŋ a rə rəkal i remren elkə ko kuma gawni sintə kənlu mən tətə gbəyre ireni wawəgə kerni ah ni bəsə wan ani ur da ninniya nibə ur ay ninni bə ninni bulbula re wankan eh bulbulare ya to məkə da zorə rəkal i rem ren wawəgə kerlə ban nəkə ikən kermə mə re mikə wanu mə tə au rə daŋsə tiŋa mi gegen min ar kən na wok zəg zay mabu ikə səw kətələrə mi ge min mikə zo bulbula ama wanukawrəkə gamni butə minə kə pe mibə min yasə nettə kar gawni gil allə shi ya sa mikə da min may mi gegen zolə bulbula tin a kə gam mibə mi ɓedə butá minə kə pə nukə tiŋ a.